Esiku lyevako lyomuntu kehe omuntu ano moku kalamwenyo kwe. esiku lyevalo lyoye olyo esiku ando liitayelwako kutya olyo esiku ho kala wa tegelela unene li thike. ano ho kala ngaa to tulamo oompangela no- wu wete ngaa omwedhi goye gwa kalako. opo wu- wu nyanyukwe pamwe na- na- no- naakwanezimo yoye. esiku lyevalo lyoye. Ano unene omuntu oshinima ha kala a panda o- oku- omaihumbato. Ano momukokomoko nee gomumvo mono oho kala nee wa tegelela kutya omwedhi gwandje gwevalo itagu thiki. Naasho nee guli popepi oho kala nee wa nyanyukwa ando kutya omuwa na thikithendjemo ngaa opo tu ka nyanyukwe pamwe esiku lyevalo lyandje. Nuuna nee tali thiki. oshinima unene ho kala wa tegelela. oho kala wa tegelela omagano. ano tagazi kaantu ya yooloka. Yamwe oweya lombwela. yamwe inoya lombwela. Ano oho kala nee wa tegelela kutya ngiika omvula ndjika otandi pewa omagano ge vulithe po- pwaangu nda pelwe omvula ya ziko. Nonkee nee natango mba wa lombwela nee muye mu tyapule pamwe nayo natango oyena sho haya etelele taya ku etele. Yo yamwe tayeku tayekuuvanekele ngee kutya uuna uuna wa gwanitha po shino nenge uuna wa thiki mpano. otandi ku pe shike nashike. Ano shi hashi nyanyudha omuntu oku nyanyukilwa nee pamwe na- naakwanezimo lyoye. nookume koye. ano tamu nyanyukwa pamwe. ano pena iinima yimwe mbyoka wa kala wa tegelela nale moku kalamwenyo koye nenge wa tegelela mesiku ndyoka kutya Shino shampa ndeshi pewa onda inekela kutya oyindji otandi keyi gwanithapo ngame mwene. Ano omuntu iinima ayihe mbyo ho kala to lalakanene moku kalamwenyo. oyindji ohayiya nee mo- mo mesiku lyevalo lyoye. Shaashi noo- netsomukumo unene ohaliya esiku lyevalo lyoye. Ano aantu tayeya. tamu hangana. tamu nyanyukwa tayeku pe omayele nga wuna oku ninga no tayeku tulilemo nee natango omayele kutya owuna oku ninga ngiini opo waadhe omamsiku gomavalo goye ogendji geli komeho. Ano oshike wa pumbwa oku ninga na oshike wa pumbwa waaha ninge. Opo ashike wu kale wuna oku kalamwenyo okule. opo wu kale to- to- nyanyukwa pamwe nayakweni natango omasiku gevalo lyoye ogendji ga gwedhwako